Ja ku ta te carpintero xuukaa ka'ando ja ku axeeva'ando ndia'ando atiu xeva'a mesa ko io ku ñerrundo io curioso xeva'ade mesa xeocuparde tabla, madera tiuku ta madera xeocuparde clavo, martillo para armar para xearmarde mesa ja tiuku es muy indispensable ja ku material jiaa.